ìfèm sé áywò ánnó mɨén ádé ìfém ékámì, éká ãnsì ìmán mmién ákéséké ànnó. Éjò ámá ákùm áwò kùgwó ùkà éssién, sínné k’ùfók ké ádé ájén áywòñwán, ké ájén ágwòñwón ásé sisìné k’ùfók tùtù ágwò ádùk ádùk áli alílád. Ùsuhó àmá sìné áfòñ ják áfóñádé álidónó, àdé áli ititre ádòñ, ányé áná ùkòòd ùwòdíen kàà bèn áfoñ siyióñ sìné, kusíné áfoñ ámi ké áywò ányé kùdò ké ájén ájen àgwòñwán áfò sáñákà kéd dé ƙ’idéhé étí étòkájén ana uwo añkód mɨén áwò kùsù sáñá ábá kéd nné ájén ádèò, k’èjèn àdè ànùn áywó ásáñà ntéré àdé ajíoñ àkàn àkàn àkàn àkàn àkàn àkàn àkàn kìmó ìwòhò. Jàfò ákéné àjén àdé àkánàñ, tié ntó kéd, éjò ámákùm dùk ùfók sínnè, sé áfówùká sáñá ìkpóñ kàà, kùjém àywò sé ásáñá ké báá ámùwɨàd, sádé k’úsúk étòkàsén àsé àwiáwiád éfokásén mfén. Áñnó ítém áwó ámáká ánwá ùfókñgwèd ákáhádé ùóñó ké ákà ùfókñgwéd àdé. síné kòb ùkpébmkpó, ufókñgwéd àmà yòñó. yóñli liduk. mkpóñ isáñá itié ígwó kànwáùfoknfwed áfó kékàhà úká ùkùkà mkpi mfén báák mkpò ámáká íkúnámfién, ùfòkngwéd ámá yóñò yóñ lílílíduk. Ámì mbén itém ámódé ñkámá ñkúd únén mini síné k‘ùfók ñdó àɱí nsínékémì sásé àbà àgwó ákèbahá ésé sáñá ntérédé jòjòjòjòjò jòk. ídáhámi ádé ámá ádò imà k’úmimi ányé gwó líkí dó kumì. àgwó liki dó kúmì, ntáha?, sadè àñýìiátiéhé ñtó kéd, àfùs ìní àkénùñ ádé ísàñ ísán ísán ɨsán ísán ísàn ísán, àɲýìkí kòbò ítém ínó éká ámmó nné étté ámmó ítém ékámmì mmé diá ùdúk